<hesitation> Erithunga obwomezi obuwene ryeribya iwune free buholho isiwuwithe ekikakusumbuwa iwunawithe esente <hesitation> abeka yaghu bakakusaba ekyerirya ewabahakyu okwa buthuku ewabya ewunemuyambako nabe eka ewenyu ababuthi baghu ababya isibal ebanimwambalha ndeke neryo ewabya ewunendeke omwa bandu ewunemukolhangana nabandi ndeke isuwithe amalhwa nabu aba- abukehererenie abahererenie naghu emwabya emunemughabana nabu ndeke ne- ebistibu like ono amakwa ewande ewayawathikya. <hesitation>